أغلب الأحيان نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي هي باش نعرف الأخبار، بطلنا زمان نستعملهاش الجرايد قداش ليا ما قريتش حتى جريدة أساسًا ما عرفنيش حتى جريدة صار ما عندوش يعملوا فيها. أما وسائل التواصل الاجتماعي نتبع الأخبار، أخبار مهم نحل الطريزة باش نشوف القنوات اللي ما عندهمش <hesitation> معناتها ما عندهمش مواقع ولا ما عندهمش شكاية ديباج <hesitation> باش نثبت في الأخبار.